Ùném keéd ami mma ñkánén ade èbód, aluluñg keéd kù-ùfọk àkpékè ìkúm, eahùe ikọd akpéìkùm àlo'd àsọk anye àtá. Akpèdé èbód ànisi ìmán ibá àliwi. Inyọhọ ùfáng esuã keéd àliádiá ùdùk ebòd àdé. àkpédé sé asió ànye ànyám anú àkàmá àkùle ánàm nùbéhé ke ufọk efó asió ebód adé ànyám. Ákpénúng ènyie mkpọ se ànám nte ùchọlọ àkàmá ikpé iwìelé afo-isio, ebod adé kéed ànwod kú-ùchọlọ adé ànáng àkamá àkamá èchén ágwo afó elihé úchọlọ ade, ntak ami mmáhá èbód àdãdé asé ànwán. M̃mè núng mmà unàm ifén ìsékiikoõd kè ìkó ilúng ajid, ké iko àññáng ábõasul, àbõasii m̃m̃ọdẽ ké ùfọk, àkpédép ánye asin ké ùfọk ñfók unám sé isnánaãm mfina kù-úfọk itatá mkpó àlányík-unàn adi àsóngó ke ùfọk adé. Àne àse'anám ùtím àkónéjó, àbóasii adé, añám ùtóm àkónejó ányilẽ èkpõr. ènyiñyilé àlónejó, anyilé ànúng àmúm atáa. àlá ènúgó sé ekoõd àkpọk asényilé àkõnejó ámúm àtaã, ánye inámá mfìná né afó àlú ùdàyákìdáp akonejó. ulọk ùnám aná ágwo enyiné kú-ufọk kélé-kélé man añye ánwám ayile ñtók mkpọ ànyilé ùdúkikọd àsió àbóasii adé, ajile asio. Ùnàm ifán mmòdé èkoódé ewa. ásúk adé sé égwó ényie inọ aseajem idúk ilung ágwo àkonéjó. ewa ajile inọ adé ijáká né inọ adé aduk, asió mkpó afo àkòp àtaád ùsung àguó akéné ajile ínọ adé. ewa ade àlánwám inọ idùkó ilung àfó únwàm fién ké ukéed ukéed ñdãhã inõ adé àféhé.